Sɛdeɛ medi kan kaeɛ no, sɛdeɛ Ghanafoɔ si pɛ bɔɔlɔ hwɛ no nti no saa nso na ɛba sɛ yɛpɛ agorɔ a Ghanafoɔ pɛ ne die paa ara ɛsane nso yɛ bɔɔlɔ bɔ. Wo ba Ghana a, fie biara mu no, yɛ nipa bi a ɔwɔ hɔ a ɔnim bɔɔlɔ bɔ. Wokɔ sukuu ahoroɔ mu a, yɛmma nketewa no wɔkɔ no nyinaa no agorɔ nkwadaa no wɔtaa di no kese yɛ bɔɔlɔ bɔ. Ɛno nti wohyɛ no nso paa a, wobɛhunu sɛ adeɛ biara mmɔfra no bɛnya no, sɛ ɛyɛ bɔɔlɔ no ankasa o, sɛ ɛyɛ 'rubber' bio, adeɛ biara mmɔfra no bɛnya no ɛnam anigye wɔwɔ wɔ bɔɔlɔ ho no nti no wɔde saa deɛ no bɔ bɔɔlɔ. Nti wo ba Ghana deɛ a, agorɔ yɛtaa di paa no nkenkaa ne mmɛmma yɛwɔ Ghana ha no yɛ bɔɔlɔ bɔ.